sibechanga silayi khurekeresha babdu bakhulu kakila bandu bakhulu babechanga nechilomo chindayi chichombekha, chilomo chichichowachowanya nende chilomo chichibulilila omwana wachowa nga kali omundu umusafi saana.

Yani efwe nga sekhuli nende kumunyakasa khusyalo taa, khurambisyanga chitoba, khwarambisya chirichachebo balupu ye! chakhuyetakho buwanga mungo.

Sili silayi khusoma khukholo tafawuti nende chichawukhana kakila chirela wamanya bandu bebirisya baryena, bandu tafawuti bebirisya baryena, bakona barye, bamenya barye namwe bakachulanga barye khuba alala.

Yani khukhola chekapu bulimbuka sikhuyetakho wamanya chindwale chikhuwambile, wilinda oryena chindwale chindala.

Khulinekhurya bibindu byebabandu khusyalo kakila banyala bakhulanga khuba omwifwi.

Butinyu bwesi bakhasi nende bakhana babiramo khushalo, nibwo butinyu sanasana bwekhusala nga sebali nende chisende taa babonabona sanaa

Kaba khwawambane nende babandu babii, butinyu nibwo khunyola, khunyola butinyu bwebubowe nende butinyu bwekhukhupaka chisimbo.

Babana khulekha luko bikosi byekimima kimibii basasi banyala baba! babekhasya asii babakachulayo bababulila.

Bukala buli mukhuchanjja babana batiti indi koo babana batiti balwalilila lukali sana.

Butinyu bwesi khufuna nga khurambisya chipasi nende matatu, eli indi nga khwarambisye bitima bino khubechanga nende bandu bakali khwaminana nabi ate binyala bamalilikha nga khufunamo chindwale.

Enchisaya yayetile e! engwara yebabandu ebukanda khu! khubirira mukhwilwacha epipiliya.

Omundu nga khachakhilila omuleme, khumu! khumulanga khwamubolela khuli wele kamubumba aryo.

Babandu khusyalo bafuna kamakhuwa khubirira khuchiretiyo namwe taa khuchisimu.

Kumutikhinyi naninyukhe inwa-echayi nende kamatore

Busiro nibwo omwana omukhana anyola khusyalo indi bamukachulakho lukali nga aselukhe.

NGO khurera kimilimo mu ariayange chirechangayo chisendi chintiti mubekhali.

Nilinda nende bemungo mwange khumaleriya khu! khukona mukhatimba namweta muneti.

Khulinekhurara chisebele chefwe nekhurusyawo buchafu bwosi chibe namweta chirame chisafi bulindalo.

huli kwanza nehu huu huhwishamo lukosi basahulu nende hubarya kila wakati nende huhwuhala nenabo kila wakati ne bahuwa kama kamawida kamalayi

Sili silayi khusinga chingubo chefwe khurusyamo buchafu nende khuu! khukhinga chindwale nicho khunyala khwafuna khukhwama mubuchafu sii!.

Basawo babirira mubutinyu bwekhunyola kumushaara kumutiti.

Bulwale bwa corona bwonakisya bibyasara musyalo chisendi chatiba lundi bibyasara byela asii lukali.

Babandu buwangafu nibwo baharamba banyola nibwo buwangafu bwe chisendi, babandu sebali nende chisendi chimala taa

Lunakhu lwefula enchatilisya kamechi nende khubyala bilyo mumikunda.

Nge khacha khukona taa ee-e-e kwansa enyowa naa na nasaba wele wemungakii.

Mumutala kwefwe khufuna kamechi kamasafi khurumikhilanga enayikonta.

Omusale owunchonakile, esese enyala! enyowa namusaba musama kasamya no khwasamiyana.

Bubi buli bwechingeli chingali, khuli nebubi nga khulomana, khukhupana, khukhwirana nari khunyala khwangona bubii buno mungeli indi nga khwekhale khwaba nga khulekelana, khuryana, khurekeresyan, esyo sinyala syayeta khurusyawo bubii buno.

Engeli niyo khunyala khwayeta omundu wechisyida, khumubolela keyike khukhola ekasii nekhukhwirumana.

Kamakesi niko enyala nawa omwana wesisinde owa! owambane nende lukosi lubi, embolela omusali kamwikhasye asii kamubulilile.

Bukala bwongene buliwo nikhwo khucha mukhosipito amala bakhupimisha.

Bulayi buli muchingo che omusani olinende ba! bakhasi babili, bongene indi ba! omusani sobonabona khulya taa, ne butinyu bubamo, bulosi buba bukali muchingo chibili echo.

Ewefwe babandu bafuna limenya kakila babandu bakali bali balimi nende bafwanya byasara.

Bukhala buli mumasomo musyalo indi basasi bakali sebali nende chisende chekhurungila babana esikuli taa.

Sili silayi khusoma chikho! chikholo chili tafawuti, chiyeta ababana befwe khumanya bifwo bikhali bitwela taa ate ngaloma chikholo chino chimuyeta naye wamanya lundi waba nga akanikha bulayi akhali kumutawana taa nalundi akhacha awandu mundu sanyala kamukuta taa.

Kamakobi kamatiti kayetanga bakhasi khukhwanja bisinesii khusyalo ngababukula nebe! nebesyayo kabaa nga banyolilekho bukhala nebachililila baryo.

Covid-19 yakila kamasomelo kekalawo nono babana batamba niyo basoma babana bekhala mungo.

Khufuna chisende chekhulipa khusikuli, nga sendi nenacho taa lukali enyima kibarwa esi eli nacha naramba wamala bambakho chisendi narunga khusikuli obata nacha nekopa mubandu bamba nacha narunga khusikuli.

Ekasii niyo bakhasi banyala bakhola musyalo, niyo ekasii yekhukusya chinyenyi nga sukuma nende libokhe musoko.

Lunakhu lwefula khuchatanga kamechi ee! khwa! khwasingilakho chingubo, khwanyesyakho khwabikha kakhuyetakho munakhu chembe! che-abweni.

Nga sekhuli nende kumunyakasi mu eriya taa, khusabanga.

Esii bisolo nende chindwale balimi babowanga bisolo byabwe lundi lubeka lwechindwale balimi bafuwanga bilimwa byabwe nende kamalesi.

Babandu khurys khusyalo fwabene khuli nekhurya khwabokwaya khurya lundi khwa! khwekhala khwababulilila bulayi khwakachula nenabo bulayi.

Kamakobi kamatiti kano kayeta bakhasi khukhwancha ebisinesi yekhusyalo nga omukhasi akabachetile bulayi.

Nga khekhuwulila sekhuli sefu khusyalo taa, khu! khu! khuyila kamalilo kefwe, khupila kumulanga serekari yakhuyeta mala bindu bya! byachaka khuba sefu.

Butambi bu-affectinga kamasomo khusyalo syase mungeli indi babana bafura basali nga sebabele nekamapesa kamala khubasomesya khubayila esikuli, bamalilikha nga babana bano sekhebacha esikuli taa, bamalilisa nga khabeba, bamalilikha nga khebanywa chinchaka bamalilikha nga bali mu! mubikundi bibii byekhukhwira nende bibindi.

Nga nekhulima chimwani khurunga bibindu bititi titi nge fisii nende kamakobi kamatiti titi niko khwikopile.

Khuli nekhuwambakho emunwa nga khekhukholola namwe khekhwasimula khukania kumuya kunyala kwama mukhanwa mwowo kukhali kumulayi taa kwacha esi omundu okundi kunyala kwabamo oba bulwale obasina kalee khukhola khulyo khuba khulwanisya embewo embi eyeyo ekhacha yolela nawoyu taa, enyala yabamo bulwale bulala nga bwa TB.

Ekasii niye ekhola khwichuma, eba ekasii yekhusomya babana nende ekasii yekhulima bilimwa mukunda.

Babana khuba nende burye mubandu khwikhala nenabo khwabakambila.